<hesitation> ore' mowisat to kuliner. kuliner te'e <hesitation> to onesu wanuwang kite haa kuliner ore' su wanuang kite te ore' ngo salak te kuliner ore' one tetomayuma, onde tumayuma tu meken wi su daerah ngkite tu so engkehe kite tan onesu onetu da su luar negeri mayumasingkite sikite te mangase manilow kuliner na te kuliner tu salak ore' sikite onde keripik to onde keripik keripik te kuliner, <hesitation> ikite pandung tu kite lestarikan apa tu onesu wanuang kite jadi te ure' salak te padungtu one kangan one kangan one <hesitation> meken kite ure ti'ito salak monguane ngotera tera, rakel tan one mekenwi kaci tan te tu kuliner jadi ne tu toutu one sumambing si suwanuangkite te mangase mambili mambili salak ore' one keripik ren te mangase mambili one. Kune mangase ore tera rapa <hesitation> mambili salak ore' tera kata mambili kiripik ngotera' apasi mambing su pangu tera' nayuma su pangu rapa ore mangase mangehom salak te mangase <hesitation> kune oo ada lewat onsumambing su pangu haa te jadi kuliner itu, kuliner te pandung <hesitation> kite lestarikan makoto one tamu suson daerah ore suyune daerah kite temangase manilow apatu onesu kite te kemuditi tu onesi kite suwanuang kite.